साळू आनी हेझोग जो अस्ता तेत्या सगळ्या अंगार काटें। काटें कशें असातात आनी ता ते आपल्या संरक्षण खातीर। उपयोग करतात म्हांजे जेवय खायचोय शिकारी तेचे। हमला करतां ते आपल्या अंगां वैलें काटें सोडतात। आनी हमलावराक जख्मी करतां अश्या तर्हेन ते। आपलो जीव ता <hesitation> अश्या जनावरां। किव्हां माणसांक पासून वाचयतात।